تمام بص يا سيدي أنت أول حاجة تجيب الشنطة تكون مقسومه بالنص وهي لو مش مقسومه بالنص أنت تقسمها بالنص ، و تحط أول حاجة الهدوم البيتي علشان الهدوم البيتي محدش هيشوفها أصلا لو حاجه اتكبت تتكب عليها عادي خلاص، بعد كده تحط الحاجة بتعتك الي ممكن تتكسر ، بعدين الهدوم الخروج ، و الناحيه التانيه تحط الشوزات و الشنط، و خلاص كده